Ny tanjo amy ao posy o jean io mba hanajao zay raha tokony hahajao, tsy tiao ho trea ndaty, tsy tiao ho fantae ndaty ty. Misy raha zane ty anaty posy kedekedeky i ao. Zay zane ty antony anara e. Zay maha sekre aze io zane iha manokany ty mahafantatsy aze. Te misy raha ty ao amy te tsy misy raha ty ao? fanajao raha